Ni mo youni mone kane, mo régui soubou wama mo youni, soubou nan sintane mo lasi réguema mo yongou nan mo kouriyé nan, mo kikatini mon kane. <noise> Bo ni mo léni mola kanré babiyone kane ma ni ma rotiyone mola lasi régue gnodone kama younné irégui kouréti mo. Ni nire ma sébé yoni, yoni mama di banne nro yike nani, ni nire ma sébé yonima ma ghounne irégui gnodone kama younné ghounne boukalé, déti sama ifénan, ifénan déri kapsoulaye younne mola nogou fi sama nogou, mola wésa wésa yi gouware ni koutighi mo yongou kounna gouwégne koune wama nire sébéni. Bon banne dambake koune babiyone régui ma fénan, nire ma sébé mola ka gnéno an lhopita né moka kouriyo fa kine boura régui foyine, iréguima mo lasi. Ni mo yélé sébé dane babane mo régui déye gninan diongou a touma, ghounne toughoune mo déye migna gnétiki diongou ka gnéti mo node, nodé fou dike ma wama ayélé sébéni mo yike sina ndoutane foune, ni dakmo mola yike foyine. Kéli migna dane fénan fé dane singanan, mo yélé sébé modéye kéli migne mounne dorta nan an gouwéne koune mola yike baré, ni dage mo mola yike kourou.